في وقت فراغي احب اقرأ كتب او مقالات عن مواضيع مختلفة زي التكنولوجيا والفلسفة والعلوم كمان استمتع بتعلم مهارات جديدة سواء كانت كتابة او تطوير البرمجة احيانا احب امارس الرياضة او استمتع بالاوقات الهادئة في الطبيعة. كل هاذي الانشطة تساعدني على الاسترخاء وتجديد طاقتي والحصول على وقت رائع.